دا داسې نه دی لکه یو تڼۍ چې کیکاږې او ناڅاپه دې ښکلا ته لار ومومي. دا یو سفر دی — اوږد، زغم‌غوښتونکی، او له تجربه‌لارو ډک. ما هم دا زده کړل، نه یوازې له کتابونو، بلکې له ژوند نه، له خلکو نه، له هغو غلطو انتخابونو نه چې ما له ځان سره موسک کړل